विश्वमी लगभग लगभग दुइ सिय जति देश छन् । दुइ सय देशमा चाइ संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएका चाइ एक सय त्रिनब्बे छन् । दुइ देश चाइ प्रयवेक्षकका रुपमा रहेका छन् । देशहरुलाई कस्तरी छुट्याएको छ भने एशिया महादेश, यूरोप महादेश, दक्षिण अफ्रिका महादेश अरिकन यसरीकन छुट्याएको छ । ती महादेशमा रहेका देशहरुलाई चाइ अब कसरी छुट्याउँन्छ त्यो महादेशका अनुसार छुट्याएको हुन्छ । जैमध्ये एशिया महादेशमा चाइ नेपाल भारत, चिन, जापान, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, भेयतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, अफगानस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, त्यसैगरीन म्यान्मार, भूटान, झिक्कै देश छन् । अब तेसैअरिकन यूरोप महादेशमा चाइ फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किङ्गडम, रुस, स्वजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, क्रिस, पोल्याण्ड रहेका छन् । अब अफ्रिका महादेशमा इजिप्ट रहेको छ । केन्या रहेको छ । दक्षिण अफ्रिका रहेको छ । नाइजेरिया, इथोपिया, मोरक्को घाना, ट्यूनिसिया, युगण्डा, टान्जेनिया देश रहेका छन् । अब उत्तर अमेरिका महादेशमा चाइ संयुक्त राज्य अमेरिका भइहाल्यो । क्यानडा, मेक्सिको, क्यूवा, कोस्टारिका, जमैका, पानामा लगायतका देश रहेका छन् । अब तेसैअरिकन दक्षिण अमेरिकामा महा महादेशमा चाइ ब्राजिल, अर्जन्टिना, चिली, पेरु, लगायतका देश रहेका ।